Quiooꞌ na wajnaⁿꞌa na cjeendyeti <noise> joꞌ cwii quiooꞌ na cjeeñe joꞌ siom luaaꞌ cwii quiooꞌ na cachjooñe sa̱a̱ mayuuꞌ na cjeeñe na nncwa <noise> joꞌ tsuu juuyoꞌ jeeⁿndyaꞌ ma cjeeñeyoꞌ, cwiicheⁿ jeꞌ quiooꞌ na cjeeñe jeꞌ na nleinom jeꞌ <noise> jo luaaꞌ jeꞌ joꞌ tsuu mꞌaaⁿ cwii catsiaⁿchjoo na cjeeñe na macꞌeⁿ naquiiꞌ jnda̱a̱ na nleinomyoꞌ mayuuꞌ na cjeeñeyoꞌ, cwiicheⁿ jeꞌ quioo na cjooti tꞌmaaⁿñeti jeꞌ casojnda̱a̱ naquiiꞌ jnda̱a̱ yuu na macꞌeⁿyoꞌ mayuuꞌ na cjeeñeyoꞌ na na nleinomyoꞌ nueⁿꞌ quiooꞌ na wajnaⁿꞌa na cjeendye. Quiooꞌ na nioomñe jeꞌ na wajnaⁿꞌa joꞌ chaꞌ na catsuachꞌioo, chaꞌ na cwii casaaⁿꞌ oo cati mꞌaaⁿ jeꞌ tsuii nmeiiⁿ quiooꞌ na nioomndye na wajnaⁿꞌa.